आयरलँडाची एक मुकॆल परब म्होळ्ळें सेंट पैट्रिकस डे। सेंट पैट्रिक जाऊन आसा आयरलँडाचो पाटरॉन आनी। ताचे फेस्ट मार्चाचे सत्र तारिकेर समोरोंबतात कैली। नाच तांची संस्कृती आयरिश वेक म्होळ्ळें मेलॆलॆचॆआ। इंटराक तान्नॆं कितें बोरं केंल्ळें वॊ ताची खाणी सांगुन। ताका मानं दीतात तॊशेंच हेलौवीन हच्‍।व। मोणॆतात हेंऊन आसा आयरलँडाचॆॊ काई परबॊ।